Nder ko waawnotoo yam e yimɓe Sawdi, aadi maɓɓe wonɗon. <hesitation> Ɓornogal maɓɓe, ngam a taway walaa ko henndindiri hakkunde mo walanaa e kadi goodanɗo. Ɓornogal ngal fuu ko ɓornogal gootal, walaa ko seerndindiri, so naa hakkunde maɓɓe. Janano kam heɓtataa dow woodi ko senndindiri ka. Nden nyaamnduuji maɓɓe kadi a taway ko nyaamnduuji non laatiiɗi gila giiɗe holli ɗi mbelay <laughs>